nok nan sik nok weik ai seu ek nan bi' yeh nan abiu yeh nan sayur yeh nan awit yeh nan weik yeh neh sik yang bagi ek yang berkhasiat ai lah am arai man anok sik err plahau plahau ai am arai plabi man siek aa neh lah yeh

Eek la’ menot lem ayoq si’ goroq yeh madei eek ngajar eek ngan peeu-peeu ko’ duet areen dei yeh madei luen eek

Kai lem negara amai ai, cara deh mile' lun ai, an deh undi yah pi deh undi yah an deh umum yah lem TV,no oh si lek ek ai

Lem ek sekolah lun nok matol ek, yah madei luun ek ngan madei lem ayo ek aro kerja belajar wei-wei

Am eek papah wei laan dong lem maq bu’sieu-bu’ sieu. Eek wei laan malan luar abien wei vuie birieu

Padei weik sik eek lak mrai wan toyang eek sik ma' adiu ai, weik2 lun arai, jaga man arai, am arai lepeng2 err.. an arai adook2 hnau arai. Nah lah yah.

padei sik ek weik la'an dong lem sekola kudut mengajar ek membaca abin non abin ek lak weik lek masa' sorat

Telpon puun ek alam am ek mitai hnong telpon ek puun alam pi pi pakai mung, lun mrai-mrai nonoh ek mat saja nah. Si samsung yah nan si blueberry yah, nan si o oppo yah. Hnong mung telepone ek nah telepon sikenhen mung.

Uuu, kai ek wei' laan mual ai ek mesti ari lun ireng ek. Kai nan lun ireng ek ari ek mual, lepeng ek mual hnong lo' eu' eu' sen deh. Jadi ek mesti am nan nal ek mual baru ek la' mual. Kai noknan si ek wei' laan ai lo' naan mung-mung ek parap man.

naan sorat nok ek perlu eu eu parap arok kudut maret surat lem hmeu Sa'ban, abin non wan bangsa amai hlong ngan lun ngan amai ma dong lem negala erang amai

Kai Si anok pelinok.si Wei lem tak bungma eek.emou nyien nyien, tau tau. Nah si anok Wei ai.

Sekolah nok lem negala amai, lok naan hmeu lemlun nok mai sekolah.

sawai eek lem ayo langoi lem pei adalah paling wei abin arai aa lok macam-macam jenis barang ma ceh le nal lem pei nah kudut awit kudut deng aa non-non macam la ada dong lem pei noknah bah

noi am tah eek kawin, jadi am eek wan anak, abei kai eek wan anak tau ai, eek harap deh aa berjaya lem hidup deh aa deh pasel lem Tuhan deh aa wei' lek deh kap lun wei lek deh aro' lun

lem ayok lun amai lun sik laeu lem lun nok lem pat dung bring lun yeh anak anak deh maeu deh

anok si' wei laan si' nok rah yatt eek si' eek pi rasa ai dapat keputusan si' wei' yah dong lem universiti hnung am eek perlu bayal PTPTN aaa eek lepas eek erat hutang, jadi eek tidak perlu bayar PTPTN

In terms of school, parents need to work together to teach their children

Ek la' minot lem parap wei' ra' yat ek, nok lem ek pi aro' si aa mah', abin wei' lo' longdeu nok mlun.

Kai sawai eek lem ayo langoi nai, am eek papah lek langoi, hnung dei nah eek hram. Jadi, abei weik laan eek langoi, langoi pun langoi hrap2 saja am eek langoi ou' ou' lem sik anok bilem

Naan nok ek wei' laan aro' pel ah lem lun ek, maeu' ayo' ek man agar ek wei' matau wei' aheng.

Si noknan si arai parap man nensi-nensi nai, noknan si’ abieu, abieu aka, abieu aal, aal goreng si’ loe pi pi pei pelkat, am arai parap man nok nah panet sieu mesti arai man nok nah nensi’, Loe’ kolestrol arai kai arai man nah loe’

Dong lem aweeng amai an deh aro' si' lun ma'mral ai nok la'au amai ai, yeh nok ngatol ngatol sieng brieng yeh.

Non naan nok ensen lem ayo keja. ek nok ek wei' la'an.

lem mayok gunah bank lem talian am yeh maol masa arai malan adiu

Dong nan amei ngai lok naan alut alut nok nan lun wet mayak lem peik nei nan yang engken ngen emwe’e

Nyen si nok an anak-anak lem hmung amai ai, selalu(patau deh nyen sapung-sapung, deh nyen mwal, deh nyen marang-marang, nyen goro ,nah si lek ek ai.

aa ipup lem nan eek dong aa am yah am yah belseiang hnung lasem nah siu, mei tam nah ipup kai lako tau dei tah siu belseiang

In our village gatherings, any type of dance with sape in our culture, such as sape, lorong and blowing the flute

Ek mwal, mru' brea ngan plak noknen, ek aro dong wan meja

lak lek adat anak nok dong sekola weik adat arai nal ayok deh emau ayok deh emau ngan lun engkan

Lem ayo’ la’ papuq ngan doktun dong lem aweng arai lem aweng amai, amai letak si’ sieu nan amai lak mai papuq nyeh

Nyen si ek wei laan lak nnal ,kokdut lun mai marang, mai menani

Teknologi non sik nan eek mabel ai.

Musim ngan lem ayo'-ayo siu nok lem tanak rah amai, lem siu nai, diin siu

erau ngan acara sik lem tongbong ma' ek mai, amai dung dung mei erau lun ulang tahun, mei irau lun natal. nah dung yah